Yani lasma katika maisha ufumilie, uteseke, usubirie mpaka muungu nakuniinge nndo kilya we kundi kolya ni itrema usubiri uf uf ufune.